Mimi thivegaa hanu hanikio thiku yahanukio chisoma hanukio lakini tofauti yethaa tamani nemholi sana. Lakini hivi sasa tashukulu hena nyumba nyingi zijengwa kula akogo hoo nakiovalava, ketinpata umeme mathi tunayo tashukulu. Tofauti ya zamani na hivi sasa ebaye, maana zamani nekukatisa hiya hisasa hata nakia mtume mwana dukani aitaa hauya, maana zamani hata maduka hakuna. Ukandimo ubwawa koluka limema idoo washwaghoka wee lakini sasa maduka bwelele, hivi sasa mazumbwa bwelele, meme bwelele tashukulu.